Faa jatoɗaa jate tawee a woofay. Banngal jon kaa no tawetee aɗe yiɗiri fuu ɗun waaraa. Ɗun nii tawetee faandaa mun. <hesitation> Ɓamugol fotoo, <hesitation> hoɗun fu jonkaa no gollirtee tan.